Pos con lo caríssimas que sonin, que no ai ná más caro qu'una silla. La verdá es qu'es tremendu que una telivisión te cuesti la metá qu'una silla. Ave, qu'ain sillas malejas peru yo andu precurandu una silla de trebaju en condicionis i no veas… tapocu no es custión de queal-si las rengaeras ena silla, que con tolas oras qu'echu trebajandu de pie no quieru pagá-lu endrentu dunus añus.